Saiea diegida mani, wida saiea ya noridan fa in wagtig doumin ولا Seiwidani, Siew <hesitation> hikr seiw sokei siew husan fa sokindani, hikaillaie soko, engir engir wagtig doumina ademri yani, لكن tani erbairmou inin gherka, own ta an erbaireli yan, anerbair'aghsigh bangis.